Mambasu tangan na pade <hesitation> akkon dohot aek na mangalir dei kan aek na mangalir ma baru pade muse dope molo mambaen sabun molo sannari molo na jolo kan cukup mei basuon tu aek ki kan akkon na mangalir do sanga i bondar sanga nari kan madong goarna wastafel i kan ima isi ma mam basu ibakan pahias ma sude ligin ma sude kan i gosok gosok ma sude tangan i kan ligin jia sanga ijia na dong dope daki nai kan ima si pade muse molo i detail iba maliginna kan i ligin ma tu aha`tu samping samping ni sasilon i kan kadang kan kotor do sasilon niba kan molo iligin ima i paias ma i gosok soni so ias ia dungi aso ias sudena kan ido baru ma basu ma mulak tu aek i kan baruma i palap koringkon ma baru markoring ido padena mambasu ni tangan.